Warégmé basuum émiir akoña bala uŋanlool bun niyaŋi fook pa jimundum jilakoor anusaan numiir éjiko yara apali bala uwakili béŋanlool boon niyaŋi